Paroppoi mi manasu dako to ku kande mi yake <hesitation> bonginna kan biasa si siddori bobo kunasu biasa kunasu sule ku <hesitation> bissai mi biasa to anu panasuan bobo ku <hesitation> di bissai duka mi to barra mane ku lassui to wai mane <hesitation> male na biasa alli bete biasa duka manuk ku <hesitation> anu memang mi jo anunna na sissikki memang mi na alai tambukna rampona dako jo banua to tinggal ku anu mi ku paccingi mane kunasu ku parokkoi mi anu to kadundung sarre lada raka <noise> jomairi kita umba dipakuai maballona marasanna